Gne drakaky io da sy haiko e mahandro anao, mahazo an'io iay an-dragno ao da ity ro, atolako ame zokiko agny, ty ro karakary fa da sy aiko e mahandro an'io, malagny feizay la iaho e mahandro an'azy, sy masaky sara, sy masiro da ariagny avao.